Ny zavatra tokony hofantarina amin'ny olona anakiray mialohan'ny hanambadiana azy an, dia eo ny <hesitation> ny fiaviany, ny fiavian'ny ray aman-dreniny. Tsara fototra ve ilay olona? Eo ny <hesitation> asa aman'andraikitra ataon'ilay olona sao sanatria tsy miasa izy nefa hoe hanambady. Dia eo ihany koa an, zava-dehibe ny ara-pahasalamàn'ilay olona hovadiana. Olona manana aretina ve ilay olona sa olona salama tsara?